I pes tra lur a cumünicu cun fazent dë muviment cun la buca e anche cun anche cun i öi e a cumünicu tantu ën l'acuari përché al e al e 'n'ambiente ëndua a pölu ste tüi ënsema e guardese